Noo pereu kan ⼲uwat, nao pereu kan paragbanang noo pereu kan paarilau naa pereu kan piɗidau, nao pereu kan fejerau, nao ⼲uwat. kan palau, noo ⼲uwa tat nao ⼲uwat kan pereu, noo⼲uwa kan ⼲uwat nao ⼲uwat kan paragba nang naa ⼲uwat kan parilau, noo ⼲uwat kan pidiɗau, noo ⼲uwat kan ⼲ejereu, nao paragbanang, naa paragbanang kan ɗok naa paragba nang kan palau noo paragbanang kan tat, noo paragbanang kan pereu, noo paragbanang kan fuwat, noo paragbanang kan paragbanang, noo paragbanang kan parilau, noo paragbanang kan pididau, noo paragba. nang kan fejereu, noo parilau, noo parilau kan dok, noo parilau kan palau, noo parilau kan tat, noo parilau kan pere noo parilau kan fuwat. Nau parlaw kan paragwana, nau parlow kan parlow, nau parlow kan peɗweu, nau parlow kan fyerew nan peɗweu, nan pedweu kan ɗok, nan peɗwen kan palow, na peɗwe kan tat, nan paɗwen kan perew nan peɗwen kan fuwat, nan peɗwa kan paragwana, nan peɗwe kan parlow nan peɗwen kan peɗwen, nan peɗwen kan fejirew, nan fejirew, nan feji rew kan dok, nan fejeren kan poalow, nan fejerew ilan tat nan fejerew kan perew, nan fejerew kan fuwet, nan fyerew kan paragwan, nan fanɗow kan, nau feyerew kan parlow, nau fejerew kan peɗwen, nan, fijerew kan fejerew, shek dok.